کلاسیکل میوزک بارے سوچدے ہی ساڈے من وچ اس نال اک گہرا جڑاؤ محسوس ہوندا ہے۔ سب توں پہلے ایہ ساڈے من نوں شانتی اتے آرام پردان کردا ہے۔ سُنہِرے سُر اتے راگ سنن نال دماغ دا تناؤ گھٹ دا ہے۔ کلاسیکل میوزک بارے سوچدے ہی ساڈے من وچ اس نال اک گہرا جڑاؤ محسوس ہوندا ہے۔ سُر سنن نال دماغ دا تناؤ گھٹ دا ہے۔ ہر راگ جا سُر اک خاص بھاؤنا پیدا کردا ہے۔ ہر راگ جا سنن نال تناؤ گھٹ دا ہے ساڈے من نوں محسوس ہوندا ہے۔